ما فضل لا كذا ولا كذا؟ الأكل شيء أساسي عشان الإنسان يستمر في الحياة وفي التكامل وفي النمو الجسد الإنسان. والنوم برضو شيء أساسي، لازم الشخص كل أربعة وعشرين ساعة ياخذ قسط من الراحة، تقريبا يمكن ثمان ساعات سبع ساعات حسب وجته. وينام. النوم والأكل شيئان مهمان في الحياة، ما يجوز نتخلى عنهم. يصير خلل في النظام.